Pensu ël ciat përché al e 'n'animal indipendent e al e 'n'animal propi inteligent e bel e afëtus. A lëcca ël pruprietari e al e brau cun gl'autri ciat e a m'pias propi tantu